Binatang yang hidup di air selain ikut tu banyak, contoh nyo kuro-kuro, itu penyu, itu ubur-ubur, tu anjing laut, tu penguin, mungkin tu hewan-hewan yang biaso hidup di laut nah kuro-kuro, kuro-kuro tu ado yang idup <hesitation> penyu samo kuro-kuro tu beda, kuro-kuro tu biso hidup di duo alam, sedangkan penyu itu tu dio tu pake insang kan dak biso dio bisa cuman dak biso yang memang lamo kayak kuro-kuro nah kek gitu dak biso duo alam, selain ikan, paus, paus tu buka ikan, dio tu mamalia dio hidup di laut hidup di air, ikan, ubur-ubur, bintang laut, karang tu kan hewan yang hidup di laut itu masih banyak lagi hiu gitu apo lagi banyak lagi hewan-hewan di luar sano yang hidup di aek kan, contoh nyo apo lagi, sperti ubur-ubur, kuro-kuro, penyu, paus, lumba- lumab, <hesitation> kuda laut dan massih banyak lagi.